E nxej furrën, e lshoj n'dyqin e nizet gradë, i marr perimet, i laj, i pastroj i terri edhe manena munona mi pre pak a shumë n'copa t'njejta, për shembull karrotat, patatet, specat i spërkas me vaj ullini, i qes kryp, biber edhe kom qef mi qit <hesitation> djath parmezan. I qes n'tavë, në nji shtresë kstu t'vetme edhe i pjeki për nizet deri n'tridhet minuta.